mi mburi nyikkijodo entare shaggemi mburi yikki "sh sh" shaggeabinan mi mburi yikki jire <hesitation> mi mburi yikki entare abinan lelwangan lelwa tayi nga ndun hunde sha'awako a waqai ndeppi naga wuroa wa mdai mu'amala entare magatoh mbullu ndu hairundun ndon wada mu'amala e maruamma mbullu nduhairu yawanci ko nyidi ko ndun wa ndi ko wa mdi ndun yi mdi wakki rayuwa e mbulli ndi hanji ndi ngodi nyau fere fereamma to ndon wondi e majindomi to ndon mbannu magaskiya ndi ga ndai magani ndomi mdi nan ngai ndiamma to yadake <hesitation> iri shaggen kokkon ngel sha'awa gaskiya <hesitation> abinanlelwa abinan entare jireentare wajeregaskiya ngam wajere kanma mi yi ndi mi myi a entare mi ndura wajere kanmangan ndumeaikin mban ndu makon hokkata yam sha'awaentate lelwa fu ha nyun ma nban ndu mu ndun ndon hokkayam sha'awato entare non ko nangi shagge fere fereamma ni ndi kowaihokkoi hokkoi misali maji